والله للأسف، هذا السؤال أنا ما أقدر أجاوبك عليه. الموت عموما هو من أمور الغيب <noise> اللي الله أختص <noise> نفسه بها. ما ندري من يموت جبل من، ومن يموت جبل من. لكن حنا ما نفضل <noise> نموت-أموت <hesitation> بعد شريكي، أنا أفضل أموت جبله؛ عشان لا أحس بألم <noise> الفجد والوجع. لا مت-لا أنا مت <noise> وهي مت، بنتجابل عند الله، رب كريم، <noise> والله يغفر لنا <noise> ويرحمنا.